Haa domoroo bi jee le, miŋ ka senboo dii moo la, haa wo le mu ñiŋ doo maanoo faŋo niŋ i ka a domo, i buka aniŋ diwiliinoo domo baake, a ka senboo dii moo la le, sosoo ka senboo dii moo la le niŋ i ka a domo.